נקטר אלפלוס פי עיד מילאדי חית נקדר נשרי לי בג'ית פالتויקה לי יעג'בני, אלהדאיה זוינה בסח מראת מא קטכוןש מופידה או מא, עלא מקאסי, אלפלוס קטעטיני חוריה אלאח'תיאר, קטחליכ קול הדיה תכון פעלא עלא דوقי ו חאגתי.